Mul ei olõq väega valikut, et noh, et kas ma taha sõitaq bussiga vai uma autoga, selle et mul ei olõki umma autot. Mul ei olõq autolupõ esiki ja pluss mullõ miildüs bussiga sõitaq.